Baik ganti emo, motor sajkal ganti tehi. Kepa ni inai motor ani a. Heng tepo hi petrol mang ani tlang puichina at motor lian a in atoma. Munla kalnan tepon aman thea. Hanswa avil va'a nan len nan te. Bazar kalnan ten man aul sam ani. Mecha tepon an khal foa mas te. Baik ganti ang hitu mi pa in an khal nasazoka. Tuan hei baiki <hesitation> nopang tskul tha'a nan te emo. Koi mun a pokal nan. A rem ani mun te a ozao lawa. Motor lian ina kong pui a ozao ang a in. A aul samzok trin ani. Tuvang tuan. Tuvang tuan baik a tehi an. Baik tehi mi tuan an mang tamzok tur ani a. Motor lian a in petrol tepo a hek lau zoka. Tuvang tuan baiki tu tan tua me aul sam na te. Emergenci a tepo mi han purvil me te a aul sam trin ani.